Faa laɓa leeɓi neɗɗo. Kañun duu, ɗun woni ko faandoraa banngal sukundu e ko tawetee ana, huunde fuu ne ɗaatina ɗun. <hesitation> Ɗun woni ko ɗun gollata. Sukundu ana yawna ɗun duu ɗaatugol.